Gny nama akeky anagnako aloha mety eo amin'ny telo, efatsy eo avao. Gny taondreo mazava hoazy, eo amin'ny valo amby ropolo, sivy amby ropolo, telopolo, raiky amby telopolo, eo ho eo aby.